Olokoloq paling maciddi iyanaritu balao nasabaq narekko manre kiq bakso narek- yangngaerangngi balao e nariyasengngi yebbu pole dagi balao na- nekke- nengkullena yasengngi daging basso e yibbui pole dagi balao.